<hesitation> Arakaraky hanina amboarina mokony io, de mila fantariko alongany hoe ino le raha tiako atao, de avekeo an mandeha amina internet zaho mizaha pitsopitsony hoe karakory fomba fagnanovana ananjy, ino aby sy raha ilena, de minga a bazary zaho <hesitation> mivanga zegny raha tiako zegny raha tafiditra agnatiny zegny, de avekeo an magnaraky raha zakenjareo agnatiny internet igny fogna zaho an de vita izy.